ha'irira suɔni matete oyi mina aowe betuan ,bani wre yi wura, uwe otena ha'irna yi a benɛ to a bunsemu.